France ndraiky, ay pays ni-colonise antsika io e <hesitation> zaka tiandreo <hesitation> resaka frômazy ireo tiandreo de bakeo koa reo tia resaka <hesitation> dite reny, ya tsy dite moa sa thé.. gâteau zafady. <hesitation> Gâteau raha metimety amindreo any sy raha tiandrareo hohanina any zany e, karaha zany reo français ireo.